Ndida niku planta, niku ita niku, kida sufrir niku planeta nu noxa na tu kosoyo, natu ndete xa kii xaa ita nu te yiiyixi, yiyiixi na tu, na tu kosoyo xa kada ndateneri mi ko este iyo. Ita ini nui nku te nxu ku xa xhoko kuitaxi, nde waraxi ko na tu kauda xa koxi te yyityi ita nu